ഹേതേ മേക്സികോ മേക്സികോ ദേസ ത അഹര പദരിതിത। ബഗിഅ ദൈഥന പതേഅകുനനന്ദ അക്ലേന അഹര। പദരിതി അരബു ബര്ബരു അവൈനക മേദിതേരി അരിഅനു। ബുക ത്രേന്ഛേ സമ്സ്ക്രിതിഅ പ്രഭവനു ഐന മിതുമത। ഉപുനു അക്ലേന അഹര പദരിതി ജസ്തിഅ ദ സുഗന്ദ। മസലേ ബുക ഗോദി തര്കരേ വന ദരക്സേ ഔമത। ഉപുനു അക്ലേന ഓ വന ഹുരു പുല ദരക്സേ ഔമത। അക്ലി ഉസേമേന്ത് പിതു ജസ്തി ഭുക മേക്സികോ ദേസ ത। കേല വന്ജിഅ ദൈത ഔമത ബുദേരുമത വന്പുനനന്ദ। തിഅജിനു <hesitation> കൌസ്കസു ഹരിഅ അവൈനക। പിഅസ്തില കബബു, ത്സൈ, മൌന്ദു। <hesitation> മനകിസു, മൂ, കഥു അന്ചിന മദ ബേദ വേതരേത। ദൈത ഔമത അക്ലി പിപേരേ മല്പിര മദ സോകി പുനു।